من انواع الشاي ، الشاي الاحمر طبعا ده اشهر نوع بتاع شاي <hesitation> مشهور جدا طبعاً في الهند و في باقي العالم برضو في الشاي الاخضر و الشاي الاخضر لزيز جدا بيساعد علي الاسترخاء و مشاكل البطن برضو نحن في السودان نحن عندنا شاي بنعملو من زهور الكركدي برضو معروفة بالهيبسكس هي عبارة عن زهور بنبلها في موية و نخلي الموية دي لمن لونها يتغير عندها خصائص بتساعد علي النوم <hesitation> وهي طبعاً ممكن تتعمل عصير برضو و بتكون لزيزة جدا